Aran heɓu babal to ngaɗtaa skopje ɗum, ndembo ngaɗdaa materials ɗum kutinirta ngaɗa e leydi e kaaƴe e siminti e jamɗe, artu waɗu frame ɗum, ndembo jokkinaa e concrete, ndenta timmini sey ngaɗa leydi mahaa to dow, a timmini won ɗum.